والله ما بنتبه وما جد عديت عدد المرات اللي مسكت بيها جوالي ترى على طول بيدي وعلى طول عندي رسايل أيميلات تكستات مادري شو تاسكات تبع الشغل ماني فاظية أني أتركه تقريبا صار جزء من جسمي الجوال مابيتخلى عني وما بتخلى عنه شغلي وحياتي قائمين عليه.